Naze njwi'n thi jwa'n naye' nzo yoba naze ntelazna lud re aa njwi'n ndere koxa ndere wana ndere yaba ndere ma'ba ndere jwa'na yalnabana ndere yo na benta njwi'n jwa'n naye'ba asta nawueba niay asta nawue nal nzo ndyak lozomen ze njwi'men thi jwa'n naye' tak zeba nde- nde yal naban yek men yal- na jwa'n nayena nak jwa'n yalnaban jwa'n- jwa'n nda- ndaze nzomen lo izyore ya, mbay tyz ngenta jwa'n nayeba pues nuga ngenta yalnaban lo izyore ze gabmen anta izyo biz per xe ak jwa'n jwa'men xe aj jwa'n jwu'men mbay re jwa'n wan ta nchamena siemka nakina lud nit nakina lud jwa'n par nakina ty izyo naye' thi izyo beb thi izyo ze ak jwa'n jwa'men per tyz na ngenta re jwa'n nayeba jwa'na ngenta yalnaban zabay mbay jwa'na nde yek naza njwi'n thi jwa'n nayeba nde re ee zeba ntap zeba ntelazna re- re yo' poley ze tera ryd re yal nazosa ze nawue naxen re yo' nawue nya re yo' naxa naxa re bteba naxa re teba nzo nit per asta natoz nawue ndyez- ndyez re teba nzo nit ndamen thi ndamen thi god ro yona ndamen nde ximen lud nit jwu'men ndamen nde xi asta nawueba nambi re nir nzo nzo re yo'bana pe lo tata mbrid ya nazos ze ngoza izyo mtuba re ya mtuba re propa re ke chopa ngoxi re ke asta nazos nya re ke nzi re royoba pues re jwa'na ta ntelazna lud ngid lud nde yekna ze netlazna lud- lud jwa'n naye'baza nde lud re jwa'n popa mketemen ze bixmen poley mketemen re palda mketem nawue mketemen ro yona nawue mketemen mxenumen re jwa'na mbay naya na par lo ndyamen re- re palad ndamen re ned laza re je jwa'n asta na lud nya naye' nzo lud tya ndyakmen izyo bixa re jwa'n per nak jwa'na nde yekna ze ta ntelazna ze lud jwa'n.